Gne tendrombohitry fantako koa zany ao gne tendrombohitry ny Vatovavy zay, da misy ao koa e reniranon'i Menagnara, Megnapatragny, da misy e ranon'i Mahavaviny, ranon'i Matantagna.